أول شي ممكن تبدأ بالملابس الكبيرة اللي ما تحتاجها بشكل فوري في قاع الحقيبة. <hesitation> والملابس الصغيرة تحطها فوقها، <hesitation> لو عندك ملابس حساسة زي القمصان أو الحرير خليها فوق عشان ما تتجاعد، أشياء صغيرة زي أدوات التجميل والإكسسوارات خليها في أكياس صغيرة، وحطها في أكياس محكمة والأحذية في أكياس قماشية أو أكياس بلاستيك عشان تحافظ على باقي اللبس، فيا تكون قدرتي تستغلي المساحة.